افضل اني اكون الطفل الوحيد لانه يكون عنده وايد مميزات ويكون التركيز والاهتمام متوجه نحوه ويكون يعني افضل انك تكون بروحك وتركز يعني مع في يومك يعني بدون تشتيت